﻿Ance, cina ci jauka ina memma kirki ci jauka temaka a mun duk cina nganka ibaya ci jauka barani sa'ani gid ba da neka a gichiye temakeni ci barmi dichma na temeka ke ka ka'i do dagai dage zabkau nakayi dache naka dauka ba kwayin ye dage allah talaka gid na waka mafiyasu gid na barasuka kwayin joka ina, anka tuna waɗa an na bara susi a to naka ka'i kamandi na e bai amman dichchi chika ka'i jo ka temakasu chi temeke kasu ya chima ndagai na temakaci dutane dage nala nayin nasi makau na yaci ka amman ci tanka da chala ting kwayinci waye to kuma idasu na biyi ka men wasunska bai di ci kma idaci wayatakau ci deneke har ci gɗansu a taalauci dan kuti joka te maka, inama ance naka inawa kwayinnau na joka temakasu saboka nawai lada a gi degai, ance ci nakau nala bauta kare hnau na ase na bare, ko bare ma dan ɗima bare a dala mandi kaka'i bai na ase ci nana kau inau ndalau najauka temaka amun dugo ka hali bai ka hali bai ya ba na joka temoka a maun zumrbulum nau nan dalau. ﻿Yadda naka kaka'i wekema dowe ka' kai na wakeya waike dawe kaka'i hma na jawaka janemen waiko te, amman ka ti bai menma ance ka e se ka esumomma yawaumna se eka duga sa'an ye na yaka ban bai ka esu ƃanya na yasu ayanbai dan kuti se sa inama baba nazaka bai na ikaman waɗi, bada ance wadiye katema kanima dikaye tungi na fula tukau ka men seni ka bai dan kuti chide damice bai <noise> chi doka te maka chi temakkaya ai dage na temakace daghe temak chakaya du tane fateci, menchi barkau a bi chan dtane na 'yaci dagai na na temaka ci tanka da cha bara bai se de ci tingi menci kaye to se ci ne wayakau ida waya bai cina hma ai ka yawatabai dan kuti ance unau ko ngane na daƙfekase na ''yalanni inde nga defekana hma duttane kamatuka tannau na ase na barni ka menni, dan ance cinakau ka amuna bai fa na wakaye na tamaki a nga na wa bai ma shikkenan saboko zamani ma ma ance yan se a hankali ka ye tikaye ai se duniya ma ndagei na chaka tume kasi ba rantana kaduka a akate ke gama ka dage kare, dan kuti inau ka men sano ka bai don kuti ino taimakone kawai na zab ka a dunnau na joko temaka munnau ancema. Nala ina na ''yu danɗaye na ase asawata karena na eka kyauta kai ko na eka sadaka kaka'i kamen sena ka bai ance inau ka men damunako ka nga bai anka miya anka chakarama ma gefe gefe i na kulata bai ka ka'i na matabai ka men sena ka bai dan kuti ance waika tungi mennau dan waɗi nanna a gika ma kawai dn neyi banza ko ance ci nakau nala ina na wai dan dan na e danɗa a mama yan na etaye na ase na ja neta kare ma dubu baɗu to na wakaye fa na ase dai kinedai na bata bare a ndala wala islamiya ko marayu na asede nabarsu de bata ko yadi belu yaye jani ko amun belu yaye, dankuti inau ance cineka fanna nazaba kana baifa a akta men ku ƃi fa, kamensena kabai nazaba kana bai a akafa men ku ƃin dan ma ku zabene bai dan memma zunubi zunubi tuku ey na ku'i na akai baifa, na akaibai dan kuti na akabai dane ku e menku kuta dan ina na a kai bai, dan ance inan gobe na ka dage, na eka miki gabe na k ndage, dan kuti na zaba di kana a akata memma mun bai, wai ke e ma donni inda a rayuwa kwa ina ku tanaki nga bai sede nga temakekuma ka fafe bai. Gind nga na ina fate bai to nga na ''yaku miya, ina kamen sena ka bai ahah chabb, ai inana naladi bai, na la bai na la bai na nayafusuko na luku suke ka ndago, tusukan inda dtau na bai neka kuti bai sede men waɗi sedai dan kuti na dukusun ka ndage na nai ka amuna bai fa ka men sera ka bai wai ka e menni kuti dan kamen sena ka bai nala bai.